Yaja yaikorambueve taperupi jare máti yaesa mokoi <hesitation> <noise> mokoi tairusueretape oe <hesitation> oe japerape ikavimbaereta yarakuambae vaereta jaema opoko oinupareta jaema yandeyepe yaikua mbae jaema yamboipi yaeki jokuae yara ñanoivae ivirarai javoi yae supe jokua ojivaera suguireta jokua ñamomiaripeño jae omboaejape javoi opoko oinupareta jokuae rupi omomboreta mati jaema jukurai yandepuere yaepi kuae tairujureta ojo oikovaereta